Chuu diimodi easte eguebammieste por que este chabni nabano winao rakoꞌw repentir deque shinde bueno gushindesh boskeꞌ pareꞌ yaroo ochiꞌdiimod chesexeban tranquil roriugaꞌ gaguezilchiꞌw'lill tranquil, lanꞌ <hesitation> zabzerinelalloo zabzeni zaulenikeꞌ zabzeni zabzenishnieꞌgokneꞌ gushiniaꞌ andeskegoliꞌ ashinia' rakorepentir per yaayee yeye yanaꞌ yangokənen yanan, nadr mod shanaragonoꞌ ya yawaloneꞌ.